Sor m'bee me'a ba na teh neh na ka͂, ba be͂e͂ lɔ͂ghe ke͂n m'tɔɔn dum do͂, a͂a͂bu gbagbara ́e m'be͂e͂ le. Ba be͂e͂ meh aar̀a a͂a͂n tɔ sia wii. Ba͂ be͂e͂ meh tɔghe ́e nua m'be͂e͂ wa nyɔhe͂ sah si wii. Ba be͂e͂ meh tɔghe ma͂a͂ ma͂a͂ nu. Sigha a'lii uwe ́e baa meh tɔghe lo͂ aor a͂, maa sua ne͂e͂ lo͂o͂ m'meh nỳàa wo͂. Ee m'na m'tɔghe nee pya muɔgɔ sor ba'e lua kɔ uwe m'be͂e͂ nyorne na teh neh na ka͂ kii bu lo͂ sor m'da le gbagbara i-a͂a͂ wa nyorne a͂a͂ tɔ namah Ba do͂ ba ke͂n m'tɔɔn dum do͂ meh neh; kɔ maa nyorne pɔrɔ gbo kia, maa nyorne pɔrɔ kooh, m'da͂n nu a'la͂ba ba kɔ'e, m'da͂n nu pya a'meh namah kɔ. M'da͂n nu yibe ne͂e͂. a'naa baa kɔ meh aba teh e͂ neh ka͂ e'o͂o͂ mea bu nɔ alu pya o'nwa dɛ͂ɛ͂n a͂. Nwa dɛ͂ɛ͂n ɛrɛba ne͂e͂ e'lua ghe o'ghene ne͂e͂. Tɔɔn du m'meh loo m'meh sor' m͂m, e m'sua nu, turane͂e͂ si tɔkpa. M'daǹa be͂e͂ yii tɔkpa, m'be͂e͂ sina ghe be͂e͂ kii si; m'be͂e͂ yi'm, si tɔkpa sah sor m'a͂a͂ de͂e͂, lo͂ ba kɔ m'lu wii, neh kpo͂wa dɛmɛ sor ma a͂a͂ra de͂e͂. Nɔ kpa wuru m'meh sor m'sah na ghe tɔkpa lo͂ ker̀e de͂e͂ sah m'daǹa be͂e͂ boo na bòo a͂a͂tɔ, nyorne pya ne͂e͂ kii nee dee do͂o͂ ke͂n ba be͂e͂ do͂o͂.

Ogo-06- C029-3. Mm, nwana lõõ, tɔɔn lõõ sah iküsi dõõ kẽn efee lõõ le dõ, sor i´aa tɔɔ bu feefee lõõ kẽn Bari gbi dõõ lõ. Sah i tɔɔ sah i ãã nee bub neh pya lõõ dɔɔna nèh. I´Iɔɔn neh a´na ããh. Ã nwandɛ̃ɛ̃n é m´ere é kɔ bi neh, m´é nwadɛ̃ɛ̃n nèè a´lu c´gbenenee, o´ nwadɛ̃ɛ̃n o´teh neh kã. Tɔɔn dum a´naa bɔlõõ a´dõõ. Lõ o´mue sua kɔ m´dã a lãp dugu nẽẽ i´ya me´ a a´naa lee, waa nɔ, waa é nɔ ããn kɔ ba kɔ bẽẽ aa doo ama me´a lõ õ´nyorne nee dõõ. Õ dãp dõõ amà a lu ã´lõõ bèèbèè. So, nɔ nua lee adõõ, waa nɔ pɔrɔ nu. Ké m dá o'tɔɔn dum abɔlõõ. Nwadɛ̃ɛ̃n gbene nẽẽ, nwadɛ̃ɛ̃n nẽẽ a´namah, lõ ba nee lɛɛra tãm, o´si. Nua bɔ lõõ a´dõõ, o´dõõ, waa kia kia zina lee. Lõ a´le dẽẽ ẽ bira ɔɔneh sah é dɔ´a, o´yii bu o´tɔ, kẽn abɔlõõ a ´kia, c´kia. Wãa dõõ nu a´naa lee kpããn nam ´